كان بالفظاء لحاله يوم شاف نجم لمعته وايد حلوة وايد ملفتة أنه حكى بس هذا النجم لألي أني راح أستكشفه وأكتبه بأسمي عدل وأرتقى إلى الفضاء لين وصل للنجم لكن أنصدم صدمة حياته ما أتوقع أن هذا النجم عليه حياة كاملة وبشر ثانين.